komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fáum við að heyra

fannst um fyrsta þáttinn í þáttaröðinni hvað höfum við gert sem fjalla um loftslagsbreytingar og var sýndur í gærkvöldi við erum að auka styrk koltvíoxíðs metans og fleiri gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum og þessar lofttegundir grípa varma

og valda aukinni hlýnun jarðar já gróðurhúsaáhrifin eru mjög merkileg

að eitthvað væri að koma frá gróðurhúsunum en svo svo lærði ég um þetta og þá var þetta sko

eins og ég hef alltaf skilið þetta fer inn um lofthjúpinn og fer upp og aftur inn

gerum hjúpinn alltaf þykkari þannig að það eru alltaf fleiri sólargeislar sem speglast aftur niður til jarðar ég hef alltaf skilið það þannig áður en ég fékk þessar betri útskýringar við höldum bara að við séum kannski að gera rétt vegna þess að ef við gefum okkar þetta appelsínugula sem er í tísku núna þá verði hún glaðari út af því að hún fellur betur inn í hópinn ég hef velt þessu fyrir mér í dag að þegar föt eru búin til að krakkar gætu kannski verið að búa þetta til einhvers staðar úti í heimi af því að en ég hugsa

fengið einhverja krakka til að gera þetta sem eru fátækir vegna þess að þeir þurfa pening og þá er auðvelt að fá þá til að vinna fyrir lítinn pening og þeir sem eru að lita efnið þá þurfa þeir að borga þeim lítið og halda peningi og eignast pening þannig að þetta þetta ferli snýst alltaf um að einhver vill fá pening alltaf þetta þýðir að við erum nú þegar búin með þrjá fjórðu af því magni sem við megum losa til að fara ekki yfir tveggja gráðu markmiðið við eigum einn fjórða eftir við höfum mjög stuttan tíma hérna rennur út eða

hélt alltaf að það væru bara ellefu ár en hvað gerist til dæmis ein af afleiðingunum er að suðurskautið bráðnar eða norðurskautið ég man ekki hvort það var og sjávarmálið hækkar sem þýðir það að Golfstraumurinn mun ekki koma og flytja næringarefni

Íslands fiskurinn mun ekki koma og út af einhverju mun Ísland kólna og verða miklu erfiðara að búa á Íslandi

Ísland

í sér falskar vonir og fjallar eiginlega um að gera ekki neitt þannig séð gera eitthvað seinna þessar

verið dálítið mikið bundnar við stjórnmálamenn ég hef heyrt um Parísarsáttmálann en ég hef aldrei fengið að vita nákvæmlega hvað sáttmálinn var um hvað var verið að sættast um hvað var skrifað undir þangað til núna ég fæ betri upplýsingar en ég vissi að

var eitthvað um umhverfismál ég vissi ekki hvað það var fyrr en í morgun ég held að ef við virkilega viljum gera þetta þá getum við séð alveg ótrúlega magnaða hluti gerast til að gera þetta þá getum við gert þetta þetta snýst um að trúa og vilja já varðandi hitt er bara eitt sem ég get sagt hvað höfum við gert þá er þessu lokið

við höldum áfram að fá viðbrögð frá

á mánudögum við þökkum fyrir

í kvöld og sjáumst á morgun